Samsung vatani bo’lgan Koreya - biz bu davlatda Seulda judayam boy madaniyatni ko’rishimiz mumkin. Va albatta taekvandoning vatani hisoblanadi Koreya. O’z- o’ziga xos xoreyagrafiya guruhlariga ega bo’lgan Koreyada biz rang-barang madaniyatni ko’rishimiz mumkin.